Turenu, pukalawanu pala ma lasta, laku gandaria mama papeari ma, kalu unture ni ma ite jaga ya intola ite dari pisike pokalawanu juga, ite usaa ya, ite lawa ya ite use ite akadikang intola, pala apalagi pala, pala maintola tai bisa ana irou laku tei saae yae teu saa ola tetana inda bunga ma ina haturi, ruya ina hatur pulotori. ina bunga laku ipoloto ka laku ite aledia. kalau empadu kema riya nalai kulotoka teu timbanga ton tola supaya nikore ter idope nikome, jadi satu hari ma au ama wasaladi, laku au leu leu laku warihiya is, turerei waririni, is pusi laturimi, moe musim au lete padahal undana meni mahimana laku wete, au ete aku ana karna wasaladi lou laku au oueya, au ou setiap hari ma au naau bage dua laku, bage dua lakum laku matona aduae, laku oudi readua laku uriya. Setiap hari sene ue ma laku au ewa ato atok basudarae, au atokamati basudarao to lalauto wa ator riya akamatie, <hesitation> pe ma subu ma au oua pigi iron ironta ronta laku ariiya, paleima nahuarii laku is palai hua ririnii <hesitation> kalu saaya berarti neokadika tahaei berarti irue beratri mati ana yae, <hesitation> isnafa nafsa au laku awariri niweduma laku au saai saa niwedu ma, laku au dapatewasaa laku au naku ratasa ku wela, au wene laku wete aka, kurupae ma lete mise, ipala iwale ina hua rihii, sekotar hatu hutuna, no karna ma nadisa subu lakeu, aku au euwe au eu laku au saaya padahal nahale iriya hatu hutorati, laku nei ami ledi hatu hutuna hidi hatu huturtidu ma. Ami ale akadiaya, akadi kalu ku adipito ma roro ka carita asik, irahokatu ina hokatu, ami dukena bunga pea laku adika, adse ma ina bunga kulotoka laku ami ledia, hi aledia laku ri ami sae ala, saa alaku riya mi sukuri kome, laku yang ada imata tau uta me, laku terpaksa au sia uta korale, sarimi laola, haruku wa tenaa, ite soa laku alama latenaa, patai iyanu ma dara pada tei iyanu ma, lebebaee rein ma lesina hae tilatuku latna aya, alaku niko ala niko mete soae mete soaya, amikeurae tumanuma laku mepuna laku, alaku au kanau ami ahae, apa lakumlakum carita yo carita asike tatiwa, aku lala tonathola, naita pira apa ute auwi, iko sia uweu na ale riya subu, aku wari riyaya, aum tana homa siana sii kalu musia nae ma udada tadapate, lebe bae na saaya, laku au saaya, yaa ane bae mupala ami saket amir nae tatiwe mesie ami tatua riri kalu nama nae di saa. Ana wariri o, kulala namete riau ma naeset ma neu wariau naku bana, pana nansed dikeu laku ina adi pitoma, laihola riya mete mise, te adi me karambolok carita akang monua karang mon aku au kimia aku mute, subu mai kekariang barang pala ma hitate idao, ilaku mete mise, au saa iter dua ma keriah, hatu hurdima, ihirini ma maaapi male kise leu, mama pise lai ih mekisih lohane mama, materesi laheina ina watau sae, alaku ami carita laku merai au laku aku pisie isi tai au pisei sapu sa ma tamba husatu dina laku au usahe kopi, usahe kopi laku nasu laku miputari, laku me roko memei karambol laku micarita eo ami ilang, wakine au unapaute naisa kopa, nusa ine disina nusa ina mau, ami kenali mi rakyat subu ma laku kirale, adi pitoma, wakinia pirgi, mirakyat re idao hutu dua is ma berarti anei ida hutudima niko hutudua nah berarti amu pisie'e, amu pisie rene pokonya ane ma taiee. Alaku au ete pete nama acara seme, au ete mama ete na una ete rasa tarigu ena tarigu laku wakini wedu, la tena una roti, aku una roti, roti utire tei, roti utira tera pea tarusi hal masa lae, milae laku roti ipiu una seme acara seme au te <hesitation> ami loko riya mu sasanang ami, ami saa tarigu laku akid laku muna roti utido tei, daripada tehi ina aha seme au una loho loko mi cari taio, carita masawana hp amu, aku lala nehi mi carita paneke hi, ikosi au si waii, au saa bana pala saase mete tisiu au usaa aku bana lasta, ihho tehi ana ma lasta huari, tei pa lastari sei saa riya, stenga karong ma laku ola laku musia matei wadia laku udapate pisie dapate huturdua ma, berarti kalu mama na saneware banau aku uleue, uleu aku warii sia ina siu tatiwa ina huari, au uar laku laha itaue tei lagi minggu sai baru iahad bole baru bisae aku isaka isaka <hesitation> welae wela laku utia kau paudi iko siu awarihi. <noise> Pasi mana lasta esie huari, tapi warta bagut ina'ie tapi ahad ma bole baru ise kisaa ae laku teha <noise> laku au tedsi natsa ite neuwa natsa ewama, <hesitation> laou lohanan ca elou lo <noise> ya, bangun bangun au lolo matei kapaae ana samasi dua pi, laku usub laku lohaha laku au bangun bangun laku au anau laku au dapate pakai anasi dima selaku wela, <noise> wela na hei pute riya la mana puna riya retea riya matei, tea riyala supaya nakai teulei iya nunuriya rene, ha laku ina hadde laku eeue auna lete dua, au saa ye ma yakae ya karong lama tasiwie tatiwe riya hutudua, laku au saa kopi, au saa nasaro ha laku pisie tausaa, ha laku adi pito ma iloko peduke laku aku ilala met laola mati irupae, paera lasta misapa, wa seekami aku demi aau, wata enemarana lae lasta nei, tamat na huasa mat lau mat sadi ni, tau bole kooni kia, paori ma star suka eite aku poos aku nalase laku matoou mati uaeu ihi stir rii na kalu isi dima ma pia la ataraa, mam sianlan taha baru kahan tele baru kaharaa baru isi di ma adia mata eroho rou baru aalae ulae tahae araha lasta inae uti la raari ai mata ai diai. <noise>